एक काम करपाचे प्रोटीन कितलो घेत तें जाणपाचे असा जाल्यार हरेक पदार्थ जो खात तेंचो प्रोटीन मोजपाचो आणि आखो एका दिसान कितलो खात तें जाणपाक शकता। जशे की मास जाले या पन पनीर जाले, सोया बीन जाली ह्यांका खूप प्रोटीन असता जी खावपाक जाता।